احب دايما انه اسمع <hesitation> الموسيقى الهادية <hesitation> حقت <hesitation> المسلسلات، وكمان احب اسمع الموسيقى اللي تطلع من الة الكلارينت. انها تطلع اصوات وموسيقى جدا مميزة، ومختلفة عن اي الة ثانية، <hesitation> فمن جد استمتع لمن اسمعها.